Kangaruu kam, dabba wonta ɗon ɗum nanndaa e koo ɗume dabba, arannde e ɗum waawi fittugo, e ɗum woodi ceembe fittugo, ɗum doga ɗum yaa babal goɗɗungal e koyɗe ɗiɗi, ɗiɗamre majum, e ɗum naftira e wicco majum, as koyngal tataɓal, tataɓum kañju woni ɗum resa e ɓiɓɓe majum to jiiba.